כ'נעם שווים זאכן און כ'נעם וועש זיך צו טוישן. אויך אויב איך וויל מיך באשוצן פון די זון קען איך מיטנעמען א זון הוט. <hesitation> כ'נעם מיט וואסער. עסן און טרונקען איז זייער וויכטיג ווייל א שווים קען מאכן זייער דארשטיג אדער הונגעריג. כ'נעם מיט אפשר קאמפאני מיט וועם צו גיין.